टी वी जो है गजब ही मस्त तरीका स काम करे। या लाइट से चले। इमे घणा चैनाल आवे उन पर नाटक वे पिछरा आवे। कई एपिसोड आवे जने अपण देखा जस्या की रामायण महाभारत। टी वी अपण परिवार के लरे देखा। कई बार अकेला देखा उमे अपण अपनी मनपसंद की चिजा चला सका। उमे खेल से सम्बन्दी त समाचार आवे जण से ज्ञान ले सका टी वी अनुसार अपण ढल जावा। तो टेलीविजन अपण कान ने मनोरंजन को साधन है।